Jaa ja sa´ayo este nuu io yo iosi iniyo si tu va jana chi so´a naiyo kosí, niiyo chi in sele luliyo te asni in yio te ja kaayo jii ja fatuyo jii, o na nokatoyo sití et kara vaya jii mau kua ma ko va e va noi iniyo te tuo kuu chi va atnou? Kanchoyo va tibí, va ntía ji. Kaayo te maa kuu kuiti, na iniyo et io nai in sele luliyo intaayo, in na´ayo te va nio io si´i ni kasukuyo.